Kɨdɨ nteꞌñuvi kɨdɨ naꞌnu vi kɨdɨɨ kuēchi vi kasuelevi kasoélé naꞌnu vi ka soélé kuechi vi ɨkɨdɨ dɨvɨ kasuele í ña ntaꞌnuu muli vi <hesitation> nnántuv ē vi dɨvɨ ngakaki kɨ́dɨ naꞌnu vi kichoꞌo ntuchí vi ichōꞌo dɨvɨ ñúve viɨɨdɨɨ kunuu kandún ci vi ɨɨkunūu ñantɨ́ꞌɨ ña ntúvi vi ichōꞌo chíin ci naꞌnu ví kuei vi kosuelé vi ña kn míꞌi kanuu ntɨvɨ míꞌ kunuu ntuchi míꞌi knu a koo ña ntaꞌnuu.